Nuqa llank'ani kay lla hatun llaqtaypi chaypi llank'ani educación nisqa chaypi.

Nishuta phuyunn cielupi ancharayku y entonces nin paramunqan chay.